د سویس پنیر او چاکلیټ په نړۍ کې مشهور دی. «فوندو» یو دودیز خوراک دی چې پنیر په ګرم لوښي کې وېلې کېږي او خلک پکې ډوډۍ یا سبزي ډوبوي. د دوی پخلی د فرانسې، ایټالیا او جرمني تر اغېز لاندې دی. د هغوی داسې خوراکونه لکه «راکلېت» او «روستی» ډېر خوښیږي.